<noise> Maro fny fomba fampiasany aniny fa amin'ny ankabopeny izao da <noise> igny gny andidiany ny haniny, ohatsy: hoditsy ny biby. Igny gn' asamborany ny haniny ohatsy: Fia. Igny gn fitaova fiadiany; laha misy voro hafa manelingely azy da igny n amonoany ny biby miady agnaminy.